اجدر اتحمل حوالي ثلاثين ثانية تحت الموية بس يعتمد على حالتي اذا كنت بمارس رياضة او مدرب سباحة راح يكون الامر سهل يمكن اتحمل اكثر بس بشكل عام اكون حذر في كتم النفس تحت الموية لانه الامان اهم شي